Pada pendapat saya, teknologi boleh disepadukan dengan lebih baik dalam pendidikan dengan penghasilan aplikasi yang lebih selamat dan lebih efektif dalam pembelajaran anak-anak.

Sejak tahun dua ribu dua puluh, kerajaan Malaysia telah membangunkan sebuah aplikasi yang bernama MySejahtera. Jadi, setelah daripada waktu itu, masyarakat Malaysia boleh menggunakan MySejahtera untuk membuat janji temu dengan doktor di negara saya.

Pada pendapat saya, perkhidmatan perbankan dalam talian semakin baik di Malaysia. Teknologi juga semakin berkembang bagus di seluruh Malaysia.

Saya selalu ingin mempelajari kemahiran bermain piano ataupun alat-alat muzik yang lain, kerana ianya menguji kecerdasan minda serta koordinasi tangan dan mata.

Kerajaan mempunyai program kebajikan yang sangat baik setakat ini. Pada pendapat saya, walaupun baik, masih ada ruang-ruang untuk diperbaiki oleh kerajaan.

Kanak-kanak komuniti saya sekarang ini banyak menggunakan teknologi sebagai permainan harian mereka. Berbanding pada kanak-kanak pada zaman saya membesar dahulu.

Ya, keluarga saya mempunyai bajet yang ketat. Namun, masih boleh berbelanja sekadar kemampuan kami.

Telefon pertama yang saya miliki adalah ketika saya darjah empat. Ketika itu, saya masih berumur dua belas tahun.

Saya akan mempelajari satu bahasa yang ingin dituturkan melalui latihan bercakap dan juga dengan membanyakkan pembacaan bahan-bahan yang di dalam bahasa tersebut.

Pengalaman menonton wayang di negara saya adalah baik kerana sistem sua- bunyi dan suara di panggung wayang di Malaysia adalah sangat memberangsangkan.

Orang yang berumur lapan belas tahun ke atas terus layak mengundi di negara saya iaitu Malaysia.

Cara orang membayar sesuatu dalam masyarakat saya adalah dengan menggunakan wang tunai, kad dan juga telefon bimbit. Dapat dilihat warga emas ataupun kita panggil orang-orang yang lebih berusia, mereka akan lebih selesa menggunakan wang tunai sewaktu membuat pembayaran. Manakala, golongan yang berkerjaya selalunya mereka akan menggunakan kad untuk membuat pembayaran. Manakala, golongan orang muda, ataupun kita panggil remaja, ataupun kita panggil pertengahan usia dua puluhan, selalunya mereka akan menggunakan telefon bimbit untuk membuat pembayaran. Ini adalah corak pembayaran yang berlaku dalam masyarakat saya.

AI digunakan dalam kehidupan seharian sebagai seorang pelajar, seorang pekerja, dan seorang peniaga. Kita boleh menggunakannya di mana-mana untuk memudahkan urusan harian kita.

Antara cerita kanak-kanak tempatan yang popular dari saya membesar adalah cerita Si Tanggang. Si Tanggang ini adalah tentang anak yang melupakan ibu bapanya apabila dia sudah berjaya ketika dia dewasa.

Saya sangat sukakan air. Antara tempat-tempat menarik untuk aktiviti air yang saya gemari adalah di lautan, di tasik dan di sungai.

Tumbuhan yang pernah saya tanam ialah pokok cili. Ayah saya merupakan seorang yang sangat gemar bercucuk tanam, jadi saya selalu membantu ayah saya, dan pada suatu hari, saya telah membantunya untuk menanam pokok cili dan cili tersebut telah dimakan oleh kami.

Pakaian yang saya suka pakai ialah pakaian yang cantik, kemas, bersih, yang berwarna terang ataupun lembut dan kelihatan muda. Di mana apabila saya pakai, saya berasa yakin untuk berhadapan dengan orang-orang di luar sana.

Adalah amat penting untuk selalu mencuci tangan saya kerana saya tak mahu sebarang bakteria atau kuman hinggap di tangan, lalu akan merebak ke anggota badan yang lain, seperti contoh, ke wajah saya. Saya tak mahu lagi wajah saya dihinggapi kuman-kuman yang akan membentuk jerawat atau apa-apa saja masalah kulit di wajah.

Salah satu cara saya menjimatkan wang dalam keluarga saya adalah dengan memasak sendiri makanan seharian, dan juga mengurangkan perbelanjaan membungkus makanan luar, mengurangkan perbelanjaan makanan segera dan sebagainya.

Saya pernah menanam pokok selasih. Benih dan anak pokok tersebut telah diberikan oleh ayah saya kerana daun-daunnya boleh dibuat sebagai ulam yang dimakan seharian. Ia mempunyai nutrisi dan khasiat yang bagus untuk penjagaan kulit.

Sudah tentu saya boleh tanyakan kepada doktor jika saya mempunyai soalan tentang sesuatu penyakit. Namun, saya perlulah pergi ke klinik atau hospital terlebih dahulu untuk bertanya kepada doktor tersebut. Itu pun jika ada ada waktu yang lebih untuk saya bertanya. Selalunya, doktor akan berjumpa pesakit dalam waktu yang sangat cepat, sebab mereka ada ramai pesakit untuk dirawat.

Mereka banyak memberikan nasihat, tunjuk ajar serta bimbingan dalam perkara-perkara yang baru saya nak belajar ataupun perkara yang saya belum pernah lalui, dan mereka banyak berkongsikan pengalaman hidup dengan saya.

Setakat ini, sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan saya masih belum berada di tahap memuaskan. Terutama sekali saya ini merupakan ibu kepada anak berkeperluan khas. Sokongan sosial amat kurang.

Saya amat menggemari semua lagu-lagu yang dinyanyikan oleh mendiang Michael Jackson. Beliau merupakan seorang legenda yang tiada gantinya sehingga hari ini.

Telefon bimbit saya menggunakan pelan data daripada penyedia perkhidmatan. Jadi, setiap bulan kami akan membayar bil secara pemindahan akaun, dan ini membolehkan perkhidmatan kami berterusan tanpa sebarang gangguan.

Zaman kian berubah, apa yang dihadapi oleh golongan yang lebih tua pada zaman mereka muda adalah berbeza dengan zaman kini. Jadi, selalunya kebiasaan orang tua akan bercakap lebih tegas kepada golongan muda. Hakikatnya, perlulah mengikut peredaran zaman seperti menggunakan sosial media untuk menyampaikan sesuatu, dan kebiasaannya kini golongan muda banyak menggunakan TikTok dan lain-lain untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Oleh yang demikian, adalah lebih baik jika orang lebih tua boleh mengikuti peredaran zaman untuk menyampaikan sesuatu perkara atau memberi teguran kepada golongan yang lebih muda.

Perasaan saya ketika berenang adalah menakutkan kerana saya tidak suka air. Jadi saya tidak dapat membayangkan perasaan untuk berenang itu.

Memandangkan keluarga kami adalah keluarga yang berpendapatan tunggal, jadi kami perlu merancang kewangan keluarga kami dengan sebaik mungkin. Kami tidak mempunyai bajet yang ketat, tetapi kami juga tidak boleh berbelanja dengan sewenang-wenangnya.

Pada pandangan saya, AI boleh membantu memudahkan lagi pengurusan jadual kehidupan seharian dan AI juga boleh membantu memudahkan pencarian serta penyaluran maklumat yang betul dan selamat.